پنجشنبه د راتلونکي لپاره چمتووالی دی. زما ذهن ته په دې ورځې سره د آرامتیا، د رخصتۍ یو څه لټون او د کارونو د بشپړولو احساسات راځي. دا ورځ د هغه کارونو او چارو پوره کولو لپاره اړینه ده چې د جمعې په ورځ ښه پیل شي.